Lennguru ko maatotirgel kam e huwa ta ɗatal chanjago soundwefs yaago electrical signals ndemboo yarɓina electrical signals ɗo daga babal feere daga lenguru A yaago lenguru B. ndemboo loora chanja Electrical signals man yaago goɗɗum soundwefs, soundwefs ɗo kam daga ɗon ɗum wayla ɗum ɗum warta haala ndemboo haala ɗo sey ɗum nanira ka ta spiika.